En Suecia la tradición más emportanti es celebral el solsticiu de branu, qu'es el día más largu del añu. Se celebra nel campu cola familia i los amigus. Tienin ritualis destintus, unus sonin paganus i sotrus son costumbris moernas. Essu pendi de caúnu. Ponin un posti i lo adornan con frolis i ojas, ondi hazin bailis tradicionalis i cogin frolis pa hazel-si coronas. Comin las cosas suecas, que son el arenqui marinau, patatas i tamién fresas, que compañan con bebía, comu la cerveza i l'auguardienti. Alogu cantan i hazin juegus tradicionalis.